La pahqanik re' qa'sa mood han nchaq'aam janaj ak'ach naj ak'ach nchaq'aamja peet <hesitation> nwach'am paam peet nwahloq'om despues nchila nwach'am paam nwilam qa'sa k'uxb'al wa'ek nb'anam ruu' porke peet nalam qa'sa k'uxb'al wa'ek verda ya despues si wula cha han it'aliim cha qa'sa k'uxb'al wa'ek nb'anam nwach'am paam ntz'ajam wach y nb'anam janaj sa riis verdad ruu' la sa ak'ach ke han niloq' cha mas ke todo lo ke na'an ruu' la ak'ach janaj sa riis la sa riis suq aka ruu' naj sa iik cha' aka ruu' sa wa'ek nak'uxum